Urchera gun teatere nadika ka bin nia kwain lei lor gugan notean ban utanto no nia unia lo niain lo niniain <hesitation> lo niainnia la niaina xe chanla netlo na yel kwas ta llala en la xecha xinla rgungan napa ru panloi bech kaite biati nan run kantuptema lle mieti lo lo rgun kandtaax wkan xele gaax utan xele lia xi tubugan xi nadika ka niela la ukan xe kwan vapoxub xgugan kan she xladikan lipto wkagaxen nadika manzanilla no rgugan xi nadika wi o lo lla wila loi lle mie chnade ke wxkan ke chinladikers ladika nakzka beda xoa loi pues loi rgugu umieti xna' diika' te do ka lipto karunkan kanxe loi liaba to mieti lo ba se kon seoka laba ka kmieti loba ugaka bien ugugan xna' diika' gumatex do loi di loi nadika xelaix kara pulmon ka chin ka mieti na nakwa